Paquí los más corrientis sonin negrus i amarronis peru ain-lus verdis, azulis i mesmu grisis. Me sona que tamién ai genti conos ojus comu marillus peru essu es ralu. Alogu ai genti, i perrus, que tienin caúnu duna colol. Ave, si te ponis lentillas pos como col pelu, pueis enreal tolo que quieras i ain lentillas d'essas que pahi que tienis ojus de serpienti o de gatu. Lo qu'enrea la genti, chacha!